Nokku to mi meeɗaa yahde tawa mbeɗa yiɗi yahde toon no feewi ɗum ko Fuuta, Fuuta Tooro e Fuuta Jalon. Sabu maamiraaɓe am ko toon ngummii. Kadi fulɓe ina keewi toon no feewi. Mbeɗe yiɗi anndude hoore, mbeɗe ina anndude iwdi am. Ko nokkuuji ɗi njiɗmi yahde no feewi, so Allah neewni.